Dite zô an, de misy dite tsotra an de misy dite misy ronono an de misy an dite sôza an, de misy a dite veromagnitra an, de misy a dite côla a.